خفاشان خپل وزرونه یوازې د الوتلو لپاره نه کاروي. هغوی دا اوږده، نر م وزرونه د ځان پوښلو، تود ساتلو، او حتی د ماشومانو لپاره د غېږې غوندې کاروي. خفاشان کله چې ځوړند وي، نو وزرونه د بدن شاوخوا تاووي او له یخنۍ نه ځان ساتي.